Yuuma wa za'a puan n tole, ŋmaresi wa za'a puan n tole, dabesa wa za'a puan n tole, fu de la zɔ-suŋɔ paa bo mam, dɛna wuu yelesi'a ti fu tum mam vom puan la, suŋerɛ se'ere ti fu dikɛ bo mam la, puti-se'ere ti fu dikɛ pa'asɛ mam la, ka'am sebo ti fu dikɛ bo mam la, mam nan ka nyɛ di taaba. Fu daa san ka boi ni mam vom puan dɛna mam zɔ, yɛla asi'a boi mɛ ti mam daa kan tum ti ba tɔ tuntɔɔ, yɛla asi'a daa boi mɛ ti mam daa pugum kan nyaŋɛ la iŋɛ, gee fum boi mam vom puan la, dɛna mam zɔ la, fu dikɛ suŋerɛ paɛ mam, fu dikɛ ka'aŋɔ paɛ mam, fu dikɛ puti'irɛ bo mam ti di tara suŋerɛ bɔ'ɔra mam, mam vom puan zina wa, bala la fu de la zɔ-suŋɔ paa bɔna mam vom puan ti mam kan nyaŋɛ dikɛ lobe basɛ. Tu zɔduma wa wan tole nɛŋa.